A <hesitation> ny biby mamparikoriko mampadikidiky anahy izao a dia voalavo. Mandehandeha any anaty tatatra dia avy eo mandeha any an-gabone e dia ohatran'izany; dia <hesitation> fandaika- fanday koa raika.